<hesitation> Ny fomba <hesitation> fiasagn'ny tele, rah ôhatra oe hagnazava azy amin'ny <hesitation> koragna tsotsotra <hesitation> vatan-draha izy misy <hesitation> mandeh courant de, igny amzay atsatoko am raha misy courant-na izy, de tiregny bouton mandeha de igny amnjay mamoaka <hesitation> sary -sary aminy écran ake de igny amnjay le <hesitation> fiasany <hesitation> fomba fiasany tele.